Raha amiko manokana aloha hoe ny olombelona tsy voatery <hesitation> hiteny ny marina iaby satria misy koa zany raha volaninao ao filazanao ny tsy fahamarinana koa <hesitation> mamp- mampilamina an'le izy fa tsy hoe ilaza ny marina iaby, raha amiko manokana zany tsy marina hoe miteny ny marina daholy ny ny olo iabiaby amin'ny fotoana rehetra.